Nyiwa do wonda be bandiraabe majum on ngam ta dabbaji fere wara torra di. di do hauta joda babal gotel ngam di fadda hore majum daga dabbaji je mari sharru wawan torra di. ngam mai di do hauta joda heba to dabbaji fere yidi nyama di kanjum bo a'tan dabbaji mai ko yawi ngam ta di torra.